איינע פון די גרעסטע חילוקים צווישן פערדן און אייזלען זענען אז אייזלען האבן גרעסערע אויערן און א פלאכערע רוקן, קלענערע פיס און דינערע הויט, און זענען אויך רואיגער. פערדן זענען מער ווילד ווי אייזלען און זיי האבן אויך א דיקערע פעל, און זענען גרעסער.